<noise> yaak mulalaina ebuna sawayim, ililei asau hafueim, tetusate eibumataa, heloi huan ei doto. Luman ane ane, luman nam ay, luman ne waki tutaysa. Lehuan amtafale e, amtafale huan, amteibu ni esa anin tilkuflak rakanam amteibunira. Lei huan eme luman amfoi, amteibu ni ara titkofam. Ho amay balat, amay balat teloi huan amhili, amtoto amlaa, am ai tua amrahumanai meu. Le <hesitation> eme luman amteibu, lei huan yaak mulalaina nei idakdak leu, idie leu iibumataa helei huan, am huna huara leu. Luma nawak tutaisam, luman tem wake iam tebu. Lehuan am ai ai leke, sefuu. <hesitation> yak mulalaina tuyak yanana. Seta nehua selebe sauwaite batolo as sawf, wanateste hafwate tusate. Lehuan sehumata'a. Sehumatawan se setakamau luma tu sirai'aife. Se akati e, se humata sirawanata masibel sifu, si toto ane ane se simara leke tusiraife yan sitakluhuk keme un. Sisana wawakuta yagmeluman, luman se ese nughfaya ne dial iraam wakitutaisa. He am huna mamasala. Am foit te, am tebune. Hwa telkufrak kanamte namai balat iraam hili. Yaag amra ai huwu, ya nae sirai mehu, si esel leke siraufe yehua. Sirai ina rase sye. La'a tesira ifnai nesi la'a sisi'ai, ne botono irasifu'i. Amre me sal'ine samu'a amai sifu.